Scì, dapeu se un î cuxiña magara e personne mangian o mæximo porrieivan ëse i cöi. I cöi gh'é tante gente che dixan "Ah mi i cöi no me piaxan" dapeu se ti î fæ comme se devan fâ eh î mangian anche liatri.